في المكان اللي اعيش فيه عندي تقريبًا <hesitation> ست نوافذ كل نافذة تطل على منظر مختلف وهذا يعطيني شعور جميل بالهواء والنور والمناظر اللي انا بشوفها كل يوم المناظر اللي تعجبني اشوفها من النافذة استمتع بها.